खाना ते महके सब खाना मन पर्ता मुल कुइ कुइ खाना बहुत महँगा रहतियाँ जेहके हमरे किनके खैना चाहिं कर्रा पर्ता । जस्ते मासुके परिकार ओला खाना चाहिं जेदा महँगा परतियाँ । अस्ते म:म होइल, चिकन चाउमिन होइल या सेकुवा होइल यी चाहिं थोरिक जेदे महँगा मेरके नास्ता हँइ । अइस्तहिं मछ्छीक फ्राई रोस्ट कहतियाँ यी फे महँगा खाना हे जउन हम्रे किनके सबजाने खैना कर्रा पर्ता ।